Sɛ mesan m'ekyir kɔ mfe apem ekyir a, mokɔ akɔhwehwɛ aman aman na nyimpakuw ahorow bi a nkyɛ wɔwɔ hɔ n' dɛ wɔn ase wɔ hɔ a. Na dɛm mbeabea n' wɔwɔ hɔ a, hɔn dwumadzi ahorow no ɔtse dɛn.